أول حاجة أسويها أن <hesitation> أحط شوية ماية <hesitation> دافئة مع صابون في المقلاة وأتركها لنصف ساعة بعدين استخدم ليفة ناعمة وتبدأ تاخدي في الاجزاء المحترقة لو ما نفع جرب تحط <hesitation> بيكربونات الصوديوم مع موية دافئة شوي. بعدها أقدر إنك تضيفها بسهولة. أهم شي لا تستخدم أشياء خشنة عشان ما تشرب المقلاة.